﻿Ekihuumuro kyangye ekirungi nimubwiire bwa nohiri <hesitation> mubwiire bwa nohiri mubiro abiri nabitaano omu mpaha omu Yesu yazaarirweho, abantu bingi mukyaaro turaba turimu turi bingi tushemeriirwe, abantu babaaga, barya enyama, barya oburo, abantu kare bakaba bari bingi bashemeriirwe mukyaaro, so ekyo nikyo kihuumuro ekirasingayo kunshemeza tureebugana nkaba ekika kyeitu tushemererwe, tunywe, twakurane tuzine <hesitation> tukore nebindi byoona biboniire birabaasa kutushemeza nk'ekika kyeitu, so ekihuumuro kya christmas hiine nkoku turakira kukijaguza obwiire bwingi nka ahakyaaro tweterane nka families, <hesitation> tugire tushemererwe tunywe turye ebintu byoona bitambure gye mumeisho. <hesitation>